Adukë dun mat'sep yë clavo y yë tu'uk kë jadunt's mat'sëp yë martillo jadunt's tëkëbyë kuwobëbyë yëdun ma maj clavo a'axta we'en tyëkëy ma madera jotyë jadun ma dun myaj tëkëwayn.